<noise> jadi cara pakiang wa tiodo langka pertama wo kia wosiodaka <hesitation> wosediakan osi okia bokor terus bundur rinso molto de papan bacuci wa sediakana oka ngodumu aje ma pakeang manege ma faja wa aiki ma faja waikoka langsung wa wosi noa okia rinso boloto kaje woma bundur.